Ich finde <noise> Datenschutz sehr wichtig. Allerdings denke ich, dass wir hier in Deutschland stellenweise damit auch, mit zu viel Datenschutz, auch eine wichtige technische Entwicklung verhindern. Hier müsste man ein gutes Mittelmaß finden.

Ich mag Hunde am meisten, weil Sie treue Lebensgefährten sind.

Meine Jahreszeit ist der Frühling, weil es dann allmählich beginnt warm zu werden aber eben nicht so warm, weil alles beginnt zu grünen und zu blühen und daran kann ich mich erfreuen.

Im Moment geb ich der Zukunft der Bildung keine guten Chancen, ich glaube es wird wie viel zu wenig in Bildung investiert und ich glaube das die Kinder und Jugendlichen mit den ganzen Social Media so überfordert sind das Ihre Gehirne gar nicht mehr richtig funktionieren. Ich glaube ehm das, dass nicht sehr günstig ist.

Ich bevorzuge auf Reisen alle Arten von Unterkünften in den ich mich selber und frei bewegen kann zum Beispiel Ferienhäuser aber ich liebe auch das Reisen im Camper weil ich dort ein größ ein großmöglichen Freiraum habe, so zu leben wie ich möchte.

Meine Lieblingsfarbe ist rot.

Die sonalen Medien sind Fluch und Segen zugleich. Segen weil man mit vielen Leuten sehr schnell in Kontakt treten kann. Fluch weil Sie uns unserer Natürlichkeit berauben, unserer natürlichen Beziehungen und unserer Kommunikationsfähigkeit.

Ich will jeden morgen Frühsport, das hält mich gesund.

Das wichtigste in einer Beziehung ist für mich, vertrauen.

Ich les sehr gerne und viele Bücher, am meisten liebe ich historische Romane, weil wenn Sie gut recherchiert sind Sie mir viel Einblick in das Leben von Generationen vor uns geben.

Mich hat eisten der Reaktorunfall von Tschernobyl beeinflusst, weil ich von da angefangen hab überhaupt über die Rolle von Atomkraft nachzudenken. Und auch über die Rolle nachzudenken was ich in meinen Körper aufnehme, was ich esse, wie sauber unsre Nahrungsmittel sein sollen.

Ich glaube das große Teile unser Gesellschaft den Klimawandel nicht ernst genug nehmen.

s kann ich leider noch nicht gut einschätzen aber ich befürchte das die KI unsere Gesellschaft nicht zu unseren Vorteil entwickelt. Was ich vor allen Dingen sehe, im unkritischen Gebrauch und in der unkritischen Anwendung von KI wird sozusagen die die ehm Abhängigkeit größer werden und auch die Unfähigkeit der Menschen selbstständig zu denken und kreativ etwas weiter zu befördern.